أبدأ بسؤال عميج مثل كيف أثرت عليك الشهرة على المستوى الشخصي وكيف تحافظ على توازنك بين حياتك العامة والخاصة، لأني أعتجد إن الجمهور دايم يشوف الجانب المشرج من المشاهير وأحب أفهم الجانب الإنساني منهم، وكيف يتعاملون مع الظغط اللي يجي مع الشهرة.